الأمل، الأمل كتير شي مُهم وكتير شي حلو إنّا نعتمدو بي حياتنا لأنّو نكون متأملين بالخير، متأملين إنّو بُكرا أحلى، إنّو ربنا حا يبعتلنا أشيا نحن بترضينا. الأمل إنّو نتأمّل إنّو في شي حا يصير حلو لو يمكن ما صار بُكرا أو ما صار بعد شوي بس حا يكون في نهار نكون نحن في واصلين لا لي نحن بدنا ياه. لا هيك الأمل شي كتير مُهم كتير بيعطينا دافع للحياة إنّو نكفّي حياتنا، <hesitation> ضل في أمل إنّو حا يصير الشّي الّي نحن بدنا ياه، رح تتحئئ أمنياتنا <hesitation> مسلاً إذا إم ما بتجيب ولاد إذا تجوّزت مسلاً أوّل فترة ما إجاها ولاد ما تفئُد الأمل وتئول لأ خلص أنا ما بئ حا يجبلي ما بئى لح ي-يجيني ولاد، لأ بالعكس بئول الله كريم بُكرا الله بيبعت بُكرا <hesitation> بُكرا ربنا بيفرجا فا لهيكة نحن ما لازم نفئُد الأمل. في حادسة صارت معي من فترة هيك لح إحكيها بي إختصار <hesitation> الّي هيّ بعرف صديئتي <hesitation> كان بدّا تشتري بيت وكان معا مصاري بس تروح تشوف بيوت وما تلائي ما تتوفّئ بالشّي الّي هيّ بدّا ياه <hesitation> إجت من بعد تئريباً من بعد شهر حكيتني خلص أنا فئدت الأمل وما بئ حا لائي وما بعرف شو إنّو كان أصّة مصاري هلّأ تأمّن المصاري ما عم لائي بيت يعجبني وهالخبار. فئدت الأمل وخلص نيّمت الموضوع إنّو خلص ما بئى بدّا بيت ما بئى بدّا شي وإذ فجأة هيك من غامض علمه <hesitation> ربنا هيكي سخّرلا إنّا تروح <hesitation> على منطقة هيّ ما زارتا أبل لا تشوف في بيت وزارتا والتقت بي شخص وألّا إنّو في بيت للبيع هوني و- وأس- واشترته وتيسّرت أمورا هوني إلتلّا إنّو ما تفقدي الأمل إنّو لا بس يكون بدّك إلك خير بي شي <hesitation> الله بيبعتلك يا لو شو ما كان فا لا هيك الأمل كتير شي مُهم، كتير شي إيجابي، نحن نتمسّك في تا- تا نكفّي هالحياة ونحن مرتاحين. فا الأمل إذا نحن ضلّينا حاطّين الأمل كل شي منحصل عليه يعني بس نكون نحن معتمدين وحاطّين بين عيونّا متل ما بي قوله إنّو في أمل خلص إنّو حا تصير الشّي إذا ما هلّأ بعدين <hesitation> حا يصير بس إذا- إذا يئسنا وألنا لأ وخلص وهيك ما- ما حا يصير شي بالعكس خلّينا نكون متفائلين خلّينا نكون في <hesitation> أمل إنّو رح أوصل للّي أنا بدّي يا، بدّي اتعب، بدّي اجتهد، بدّي روح، بدّي إسعى لا أوصل للّي بدّي ياه و منوصل- منوصل لأنّو <hesitation> نحن مأمنين ونحن حاطّين التّفاؤل والأمل بين عيونّا مش خلص قاعدين وحاطّين الهم وقاعدين إنّو خلص ما لح يصير لا لأ لأ <hesitation> خلّينا هيكي نعطي إيجابيّة للموضوع وإن شا الله منلئى كل شي نحن بدنا يا.